بالطبع فهو يتكون من وحدة المعالجة المركزية وهي ما يسمى بالسي بي يو، والذاكرة العشوائية التي هي الرام وأيظًا اللوحة الأم <hesitation> وقرص التخزين، ولدينا بطاقات الرسومات ومزود الطاقة الذي يمد الكمبيوتر بالكهرباء والطاقة اللازمة، ولدينا حافظ الكمبيوتر الذي يستخدم لحماية جميع المكونات الداخلية.